Yɛhwɛ yɛ ha yi a yɛwɔ spieces ahodoɔ beberee a yɛde di dwuma, spieces ahodoɔ beberee a yɛde yɛ aduane, <hesitation> nti yɛwɔ bi yɛ nketenkete, yɛwɔ <hesitation> rosemary, yɛwɔ gyeene, yɛwɔ garlic, yɛwɔ kakaduro, yɛwɔ soro wisa, yɛwɔ fam wisa, yɛwɔ pɛperɛ, hwenteaa, yeinom nyinaa yɛ spieces a bɛde yɛ aduane. <hesitation> Nti yɛka spieces a yɛde yɛ aduane a yeinom nyinaa keka spieces ahodoɔ a yɛde yɛ aduane no ho.